Twaba twine ebyokurya nitubatwarira twaba twine ekyokunywa tuguma nituba tubahaho

Korona ekatuma abaana baingi bataatunga eby'obwegyese ahabwokuba muryobwe bwire abaana baingi bamwe bakagira enda abandi baayanga kugarukayo korona yaawa

Amashomero gashemereire kwegyesa abaana boona, abantu boona ku baringana ku hatiine abarakira abandi kureeba ngu abeegi abaine oburema baaheebwa omugisha nigwo gumwe nk'ogw'abandi,

Turabaasa kubahweera turabahumuriza, turabagambira ngu timuheru, turabagambira nk'oku baraamire emibaazi tukabaha nk'ebijuuma birungi by'okubagaruramu amaani n'eshagama.

Nintunga wakame hamwe n'ente omuka yaitu.

Twaanaaba omubiri burizooba, kiratuyamba kutabiika oburofa aha mubiri oburikubaasa kutugwaza endwire ezimwe na zimwe.

Ntakarugire omu nju yaangye omu kasheeshe, nyine kubanza naagitebeekanisa nkara ngu naagisiga buri kimwe kiine nk'oku kiri nk'okukishemereire kuba kiri kandi buri kimwe kiri omu buteeka bwakyo.

Oine kubashaba okushasigwa ku otarishuba kugira emicwe mibi bakakusaasira.

Obwegyese butumire abantu baayega kandi baabona emirimo kandi baagaruka omu kyanga kyabo kushuba kuheereza abandi bantu emirimo

Okusaasira kirayamba kugu kukuuma obusingye omu kyanga kyaitu kiratuma abantu bayega nabo kusaasira abandi

Enjura nyingi erikwita ebimera byabo hamwe n'omushana, hamwe n'obukooko oburikwija bukashiisha ebyokurya byabo, bukiita n'ebikoko byabo.

Nimbahabura ngu babiike enda zaabo ahabwokuba waagihamu noobasa kufa omuri egye purosesi orikugiihamu.

Omwebembezi ashemereire kuhuririza ebi abantu barikumugambira kandi akabiteka omu nkora nk'oku abantu barikumushaba.

Nyowe ndataayayira banywani bangye omu wiikendi kandi nabwe ngumizemu nyambe n'abazaire bangye omu mirimo etari emwe n'emwe omu wiikendi

Amabanja g'esente nkye garatuma abakazi nabo baagira esente z'okutandikaho bizinesi reero batunge entaasya yaabo nk'abakazi.

Nikikuru kutwariza abandi n'embabazi aha kubanga toramanya ahi murabugane.

Omuntu yaabaihwa, naagira ekiniga.

Abantu abaine akakooko ka siriimu nitubaasa okubahweera okubagaruzamu amasiko kandi tukabagambira nk'oku baakubasa kumira emibazi yaabo okugira batunge amagara marungi.

Nitukozesa efuka emihoro n'empango kandi okuriisa nitukozeesa ebiti

Abakazi bashemereire kwejumbira omu by'obutegyeki omu Uganda ahabwokugira ngu nabo nibaba baine ebyetengo ebyabo nk'abantu bataarinda eby'abashaija nabo bakore ebi barabaasa.

Kureeba ngu bayetambira bukyari kare akakooko ka siriimu

Omwebemebezi ashemereire kweeta abataka hagira ekirabe kyabaho bakahikaniisa ebitekateeko haza akakwataniisa abaantu omu mwanya gw'okubatatanisa, abakwataniise, omubusingye, ekizibu baki solvinge reero ebintu bigyende omumaisho.

Omukaazi aronsa ashemerire kurya eby'okurya ebirimu ekirisa, kandi ashemerire kunya munonga nk'obusheera kugyira agyire amashereka.

Turabaasa okugumizamu okubaakura twababugana kandi nabwe turagumizamu kubayamba omu mirimo yaabo kandi n'okubaatwariza gye aha kyaro

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu be kugira amanye ebi barikwetenga kandi nan'enteekateeka yaabo aha ntunguuka

Abeebembezi barabaasa kutunguura eby'ama ebyobwegyese omu kyanga kyaitu nk'okuhereza abaana batarikwebaasa ebikozeso nk'ebitabo, ekaraamu, hamwe n'obucumu bw'okukozesa, bikabahwera omu mishomo yaabo.

Kureekyeraho okuzabirira omu bikogwa by'obushambani ahabwokuba niho okutungira akakooko ka siriimu

Abaana bato basheemereire kwegyesibwa kugira bamanye emiringo zimwe na zimwe ezibarikubaasa kwerindamu kugira ngu batakwata akakooko ka siriimu kandi bakimye akakooko ka siriimu tikaine mubazi kandi noohendera ofaire.

Okutema emiti omu Uganda kutumire haija ekyanda omu Uganda

Ndeeguuza esente zimwe kuruga mubi mu bibiina ebituraaturimu kushashurira abaana baitu kugira ngu bagaruke aha ishomero

Kwenda nabo beerinde kandi beekwategye mbwenu akakooko ka siriimu ko kariita.

Korona ekateganisa eby'obwegyese omu kyanga kyaitu omu miringo mingi munonga ahabwokuba abaana amashomero gakakingwaho abaana tibaatunga obwegyese kandi abamwe kyabareetera okugaruka enyima omu bwegyese bwabo

Nimbaasa kugamba nabo mpora-mpora mbagambire ebigambo ebyokubahuumuriza bataafayo mukama naija kukora byona

Amashomo g'eby'emikono gaine omugasho muhango munonga garahwera abantu abatareebaasa kugira ngu nabo bagire eki baayeekorera kandi garashuba gaahwere abantu abataramanya kuhaandiika nainga kushoma kukatandikaho eby'emikono ebyabo ebirikubaasa kubareetera esente

Nikikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokuba nikireeteraho rukundo hamwe n'okukwatanisa omu bantu.

Naamara kurya kyakiro ndaba ndanaaba mukanywa, naaheza nshabe, naaheza nze kubyama.

Naaba ntiine by'okurya biraamara ninza omukatale ndonda yo ebindi by'okurya ny'ongesereza nteka.

Ni kikuru ahabwokuba oine kwega emitwarize y'abantu mukabaasa kutuura hamwe mukakora hamwe, mukatunguuka hamwe

Nitubaasa kwerinda kw'ogyeza aha rubaju rw'enyanja nan'emirindi kandi hamwe nan'okwerinda kutwara amatungo gaitu kunywera aha rubaju rw'enyanja n'emirindi

Tushemeireire kweeta ogwe muntu orikuuba arikurahura omurema tukamugambira tukamushobororera nangwa tukamuhana tukongyera tukamuhana tukamugambira ekintu ekyarikukora kukitahikire.

Abaana kubaramara kwega babona emirimo nabo bagire ebi bakora omu kyanga nk'okutekaho bizinesi nkeezi oshange nabo omu bizinesi bagira abandi abu batamu kubakorera n'ekyanga nitwe oshanga twabaganibwamu oshanga wabona ah'okwiha ekintu obumwe ozayo orya nk'eibanja niwe obone okuwayebisaho abamwe oshanga batekaho nkobu SACCO's reero oguzayo aka sente kashashurira omwana waawe fiizi oshange emirimo yaagyenda gye.

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokugira ngu kiratuyamba okutuuragye turi omu busingye kandi tutari mu bukwakurizo bwingi.

Nitubaasa kutandikaho ebibiina okuguma nitushuka akasente kakye kaye deero obu okwezi nainga omwaka gwahwa, ezo sente tuzikwate tuguremu ente, n'emiceeri tubibagane bibaase kuhwera amaka gaitu

Omusiri gwangye nimpingamu ebihimba, emondi, ebitakuri, hamwe n'ebitooki

Nagwara ningambira abarikundeeberera bantware omu irwariro banjaajabe bamanye ekiri kubi omu magara gangye bampe emibazi

Nitubaasa kureeba ngu abakaikuru n'abagurusi, baheebwa ekitiinisa reero bakahurira ngu baine omugasho omu kyanga kyaitu turikubaha obukuru aha kyaro

Ediini etumiire abantu baguma nibajwaara gye eky'okureberaho, abakaazi b'ediini nibajwaara ebiteteeyi biringwa kandi na n'abasheija tibakujwaara mpare za damage.

Piki n'egaari nizo zirikukoresibwa kukira munonga kutwara abantu omu kyanga kyaitu omu biro ebi ahabwokuba tizikaaseera kandi ziriho nizo zikanyire omu kyanga kyaitu.

Obwegyese burayamba abaana kubona obwengye kandi bakagumizamu bakakuratira eki bagyendereire kuba omu biro by'omu maisho kandi bakahendera babaire ba dokita b'amaani nainga shi abashaho kandi n'aba inginiya b'amaani omu ihanga.

okukuratira ebiragiro ebyo, okuvuga juba hamwe n'okuvuga basinzire.

Abakazi bashemereire kwejumbira omu by'obutegyeki omu Uganda ahakuba nabo baine amaani g'okubaasa kutunguura Uganda

Nikureetaho entunguuka ahabwokuba omwani twaheeza tuti kuguguza turabunamu esente z'okweyambiisa.

Okuha ekitinisa nikibaasa kushomesebwa omu bibiina by'abaana barikuba nibegyesebwamu kandi n'okurabira omu kushoma baiburi, kibayamba okumanya engyesho hamwe n'emitwarize okubakubaasa kwetwaza omu kyanga kyeitu.

Tushemereire kuha ekitiinisa ebintu by'abandi omu kyanga kyaitu ahakuba baraababikoreriire

birareetaho emirimo ahabwokuba abaraba barikubabarikubikora baraababahaire emirimo